Masalah kulkas kite pernah kulkas kite rusak mati ye, <hesitation> dilihatin ama bapaknye <hesitation> dibongkar, bukannye tambah bener tambahan mati tuh kulkas, ya allah susah banget ga punya <hesitation> kulkas mati, akhirye tuh dibetulin ama orang, dibetulin bisa udah dua bulan bisanye eh mati lagi <hesitation> ga bisa naro apa apaan, sayuran <hesitation> nah akhirnye bapaknye punya rejeki, dibeli kulkas deh tuh, nah udah lamaan tuh anak kite, kite ngenes kan ye anak kite kan ye, anak kite kulkasnye mati, akhirnye kite bapaknye punya duit kite ngomong, beliin kulkas noh anak loe kesianan <hesitation> akhirnye dibeliin kuklas tuh. anaknye, ya allah anak kite girang banget dibeliin kulkas ama bapaknye, alhamdulillah katenye dibeliin kulkas, kan enak buat naro naro makanan, jadi ga istilahnye sayur sedikit engga basi ntar sayur, buat besok lagi, kalo kukas mati, ga punya kulkas keblangsak kite, ga punya kulkas, kulkas tuh istiahnye enak buat nyimpen sayuran semuanye <hesitation> nah ayam, kite kalo punya <hesitation> duit lebih kite beli deh tuh ayam dah tuh, ntar ikan basah ikan lele, cabe kite taro, nah ntar kan kalo besok pagi kan enak ada kulkas <hesitation> kalo kite ga punya kulkas dua hari kite naro naro bau ikan gituan kite ga bisa nyimpen.